Ahan جنوب افريقيا lak sferkaigoni, kittigon fa sokir, tobon fa sokir, <hesitation> melayagon fa sokir, shemsiagon fa sokir, nadaragon fa sokir, tagyagon fa sokir, furshagon fa sokir, sabongon fa sokir, shambogon fa sokir, dirikoffa fikon fa ideri, sokir gatigon fa sokir.